जानवर में मोसम को बदलाओ। है नी, जाड़ा में कई जानवर गुफा में सुस्त पड़ी जाये तो गुफा में छिपी जाये। जैसे की भालू, पंची गरम ठीकाना <hesitation> ढूँढी ले और काई जानवर तो बाल मोटा और जाड़ा हुई जाये, जैसे बर्फिली लोमडी। गरमी में पाने की कमी हुई जाये तो बहुत सारा जानवर नदी तालाब का पास चली जाये। और कोई रात में घुमा ताकि उनका धूप नी लगे। और बारिश का मोसम में खुब हरियाली हुई जाये तो उनका खाना को खुब फाइदो मिले। पर साथ में कीचड और बिमारी ने भी फैले, हर मोसम में जानवर अपना-अपना हिसाब से अपना अपना का ढाली ले।